Baake niŋ dindiŋo be i bulu i ñanta a kuŋo lii la, a kuntiñoo siyaata i lafita ka a talaa walla i lafita ka a lii, i be rosuwaaroo le taa la i ye a lii a ye seneyaa pasiko nte faŋo ka n diŋolu lii nuŋ wo tenboo niŋ kuntiñoo lakasita iyoo i se a kuwaafee noo fanaŋ i ye peñeendiŋo taa i a laa a kaŋ, i ye a peñee i ye fenke, a kuntiñoo ye talaa.